Aretina maheky hita amin'ny kiva: kiva romotra na kiva mamo. Kôfa fary mamelagna iregny izy maheky hita. Amin-dregny zegny maaheky misy kiva romotra. Dia tsy tsara zegny raha voakaikitr'iregny.